Karazana folera: rôzy edy e, aviô dalia, misy koa zen̈y rôzy de dezaira, telo miôva. Ino koa? <hesitation> Bely de zoro.